Inzandus, chi <hesitation> deu <hesitation> fessi stetiu u' animali, iat essi stetiu u' pilloni. U' pilloni mancai mannu però, cun is abas mannas ca, non cumenti a u' cruculeu, cun is abas mannas chi potza, in italianu si narat planare. Poita a bolai est una de is cosa prus bellas chi esistint e sceti is pillonis podint bolai. Deu a piciocheddu, ia tenni undixi doxi annus, non m'arregodada, babbu mi nc'iat portau a s'aereo club di Cagliari e iat <hesitation> iat pigau in affitu u' aparecchieddu, su pilota e fatu u' giru. M'arregodu 'ncora, fiaus andaus in sa zona de Chia, totu cussa zona, m'arregodu 'ncora. S'amostat, su pilota s'amostat totu su chi nci fiat, su chi fiaus biendu. E de cussa dì deu mi seu <hesitation> m'at sempri, m'est praxiu custa cosa, m'est sempri <hesitation> m'est sempri abarrat aintru. Finzas a candu, candu mi ddu seu potziu permittiri ca fiu già traballendu ormai, fia mannu e tenia bintot'annus. E inzaras apu nau, andu e bessu deu u' pilota. E fia andau, sempri a l'aereo club di Cagliari, a domandai, ia circau cumenti si fadiat totu M'iant nau, eh là che però tocat a spendi, nc'est de fai visitas in continenti. Fia di <hesitation> fia una dì andau po finzas in continenti a fai visita po biri chi fia in cundizioni <hesitation> in stadu de de podi fai su pilota. E apu fatu su cursu e su cursu est durau, su primu nci fiat, si narat breveto di primo livello. E apu fatu cussu, m'ant promoviu. Deu sa primu 'orta chi chi apu bolau a solu senza s'istrutori, tenia dexi oras de <hesitation> de iscola fata. Est stetia una grandu emozioni poita m'aciapà in pitzus, a solu, custa machina chi bolat. Est stetia forzis s'emozioni prus manna de sa vida mia. Ia fatu u' giru cruziteddu cruziteddu, però totu a solu. <hesitation> e nudda e poi apu, dopu su cursu apu fatu su, si narat il breveto di secondo grado, <hesitation> e inzandus nudda e poi apu a bolai. Apu <hesitation> apu portau a bolai is amigus, apu portau sa sposa mia ca imui est pobidda mia. Est stetiu, est durau cancu <hesitation> calincunu annu, aici, ma poi custa <hesitation> custa atividadi fiat talmenti Cara, nci 'oliat tanti dinai chi au depiu abandonai mancai mi at essi stetiu, mi at essi praxiu meda a sighì. Ma su dinai fiat su chi fiat, sa vida tocat a fai, a scerai su chi 'olis fai. E quindi non mi ddu seu potziu permittiri. Ma custa cosa de su, de podiri bolai dda tengiu 'ncora aintru. Chi una dì o s'atera, bai e circa, fai su parapendio <hesitation> a motori, non ddu sciu. Comunque non me, non mi ndi seu mai scaresciu e su disigiu nc'est sempri. E inzaras torrendu a su s'arrexonamentu de de candu seus partius che deu ap'essi 'ofiu essi u' pilloni, poita is pillonis funt is unicus animalis chi podint bolai. E podiri bolai est sa libertadi prus manna chi potzat tenni u' <hesitation> u' animali. Deu candu biu ca nc'est genti chi animalis in gabbia, pillonis bellixeddus, pintaus e ddus acorrant aintru de una gabbia non ddu suportu. Non, mi 'onat tropu fastidiu, deu ddus ia bolli biri sempri, i' gabbias non depiant esisti po is. Su pilloni Tenit custa grazia de podiri bolai. E acorrau de <hesitation> aintru de una gabbia est sa cosa prus legia chi potzat esistiri, no. Deu non ddu suportu e <hesitation> e pentzu chi cumenti praxit a mei a bolai, e deu non potzu bolai, u' pilloni chi podit bolai acorrau in d'una gabbia siat cumenti a u'omini a ddi is cambas, sa propriu cosa, e non podit camminai. Est una cosa tropu legia, eccu